أجول له اول شيء حدد هدف واضح تبي توصل له زي انقاص وزن او بناء عضلات او حتى مجرد تحسين المزاج بعدين اهم شي تبدأ بخطوات صغيرة يعني بدل ما تروح النادي ساعتين يوميا ابدأ برياضة خفيفة مثل المشي لمدة خمسة عشر لعشرين دقيقة مثلا ندور على شريك تمرني معاك ان التمرين مع احد يحمسك ويخليك ملتزم.